Cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿncue ñomndaa suljaaꞌ chiuuwaa na nljeiꞌ na joona nnꞌaⁿncue ñomndaa suljaaꞌ joona cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomndaa na cwilaneiⁿna mati chiuu niom liaa na cwicweeꞌna yusꞌa jom macweⁿ mañꞌeⁿ cantyo casei ndoꞌ macweⁿ cotom casei ndoꞌ ñjoom lcoom jeꞌ lcoomncue na cwilalꞌue ndoꞌ mati mawilꞌueeꞌñe taxqueⁿ juunaꞌ mateijndeiinaꞌ na mtaseicuꞌnaꞌ xqueeⁿ quia na jmeiⁿꞌ ndoꞌ mati cwilalꞌuena quia na jaañꞌoom tsꞌaⁿ na wjaa tsꞌaⁿ jnda̱a̱ mati tsꞌaⁿncue jom tijndeiꞌnaꞌ na nljeiꞌ ee malañꞌom cwii taxjo na wañjom xjota̱a̱ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na wjaⁿ jnda̱a̱ oo na wjaⁿ cwii lꞌaa ñꞌom juunaꞌ luaaꞌ na tijndeiꞌnaꞌ na nncwajnaⁿꞌ ntyja ꞌnaaⁿꞌ yusꞌa na mꞌaaⁿ suljaaꞌ. Jeꞌ jeꞌ yuscu, yuscu tiempo teiyoticheⁿ jom ñentyjo toom xqueeⁿ joꞌ tijndeiꞌnaꞌ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ na jom yuscuncue suljaaꞌ jom ndoꞌ ñetcweⁿ chentyjaa ñequio chuee na cwiluii ñequio jnom naquiiꞌ tsjoom suljaaꞌ. Chiuuwaa na jom ñetcweⁿ joonaꞌ ñequiiꞌcheⁿ na jndyeti liaa na jom cweⁿ nljeiꞌ joꞌ ꞌnaⁿ na cwiluii ñequio jnom sa̱a̱ naquiiꞌ na jndyowa tiempo tjatseichuiiꞌnaꞌ chiuuwaa na yuscu na jeꞌ tiempo na nljeiꞌ jom na joꞌ ñecwa macweⁿ che ñecwa macweⁿ chuee cweꞌ na jndyeti jeꞌ cwilalꞌue che na ñecwii nnom tacocweeꞌ nnꞌaⁿ chentyjaa chaꞌxjeⁿ na tiempo teiyo ñecwa cwicweeꞌna che cweꞌ na che chaꞌxjeⁿ na cwicweeꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na tiempo ꞌnaaⁿ jeꞌ ndoꞌ na jndyendyeti nnꞌaⁿ nljeiꞌ jeꞌ tiempo jeꞌ joꞌ na cwicweeꞌna chuee ncaje sa̱a̱ majoꞌti ñecwa cwicweeꞌna liaameiⁿꞌ luaꞌ na nljeiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii yuscuncue chaꞌ na tijndeiꞌnaꞌ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ ndoꞌ mati na nntseiꞌno̱ⁿꞌ na tsꞌaⁿncue jom ee na matseineiiⁿ ñꞌoomndaa, ñꞌoomndaa suljaaꞌ joꞌ luaꞌ mati cwii nnom na tijndeiꞌna na nntseiꞌno̱ⁿꞌ chiuuwaa na taꞌndoꞌ nnꞌaⁿnncue naquiiꞌ ntaaⁿna. Jeꞌ jeꞌ chiuu niom na cwilatꞌmaaⁿꞌndyena na ndyowanaꞌ tiempo na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na naquiiꞌ tsjoom ntyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌ na quimꞌaaⁿ caxꞌoo luaꞌ cwii nnom na nnꞌaⁿ ñecwa cwilatꞌmaaⁿꞌndyena hasta xjeⁿ jeꞌcheⁿ xjeⁿ tiempo teiyocheⁿ nnꞌaⁿncue ñꞌoomndaa. Chiuuwaa cwilꞌana na cwilatꞌmaaⁿꞌndyena ꞌnaⁿ najndyee na cwijaañjoomꞌ nꞌomna chiuuwaa na teinom nnꞌaⁿ chaꞌ na jnda̱a̱ cwiluena na ndyuaa sndaaꞌ mꞌaⁿcandyaaꞌñe naquiiꞌ chiuuwaa na jom matsa̱ꞌntjomñe ndoꞌ matseitꞌmaaⁿꞌñe cwiicheⁿ ndyuaa jeꞌ jeꞌ nnꞌaⁿ suljaaꞌ cwilatꞌmaaⁿꞌna na cwiluena na cwiwitꞌmaⁿ joꞌ na quimꞌaaⁿ we nnom jnoom chaꞌ na cwitmo̱o̱ⁿna chaꞌxjeⁿ na teinom tiempo jeꞌ na nncwaa tiaꞌ quilꞌuuyâ quiiꞌntaaⁿ jâ joꞌ chii luaa cwii nnom nncꞌoom jnoom, jnoom caxpei ndoꞌ jnoom caxꞌoo we nnom jnoommeiⁿꞌ nncꞌom juu jnoom caxpei nlañꞌom cwii wꞌaachom yuu na nncwiñjom cwii yuscu na matseicajndyunaꞌ juu reina chaꞌxjeⁿ na nnꞌaⁿ nnꞌaⁿ tyandye tiempoꞌñeeⁿ na cwijaañjoomꞌ nꞌomna chiuuwaa na teinom ndoꞌ naquiiꞌntaaⁿꞌ juu yuscuꞌñeeⁿ jeꞌ joꞌ nncwa jeꞌ we yusꞌa naañomꞌm jeꞌ majoꞌti nlcweeꞌ liaa chaꞌxjeⁿ na cwicweeꞌ nnꞌaⁿtya na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na joona nnꞌaⁿtya joona cwa wꞌaachom na maleiñꞌoom cwiicheⁿ tmaaⁿꞌ jnoomwaꞌ jeꞌ na jndyunaꞌ jnoom caxꞌoo jeꞌ joꞌ nmeiⁿꞌ nlꞌuu nnda̱a̱ nnꞌaⁿ ndyuaa sndaaꞌ nnꞌaⁿnncue chiuuwaa na joona jeꞌ lꞌana tiaꞌ. Joꞌ naquiiꞌntaaⁿ joona jeꞌ joꞌ nncwañjom cwii yuscu na jndyu américa ndoꞌ ñoomꞌ jom jeꞌ nncꞌoom cwii caxꞌoochjoo ndoꞌ nncꞌom ntꞌomcheⁿ yolcuncue na nncꞌomna nacañoomꞌ jom we ntmaaⁿꞌmeiⁿꞌ na cwilꞌana naquiiꞌ ntaaⁿna oo naquiiꞌ tsjoom na cwilatꞌmaaⁿꞌna nlꞌana na cwii cwii familia jeꞌ nñenquiaa jeꞌ ꞌñeeⁿ juu na nñenquiaa reina ꞌñeeⁿ juuna na nñequiaa américa cwii cwiindye nnꞌaⁿ na ꞌoowa wꞌaachom ndoꞌ nnꞌaⁿmꞌaⁿꞌ jeꞌ juu xuee na nquinꞌoom na matmaaⁿ cwii na ꞌom na matmaaⁿ nnaⁿnaꞌ na nncꞌoom caxꞌoo watsꞌiaaⁿ ndoꞌ mati jnoom caxpei na nlajnoomna na nlajoomna naquiiꞌ cwii tiempo xeⁿjnda̱ cwii na ntquieeꞌ na teijaaⁿ mana na nnaⁿnaꞌ na nlajndo̱na jeꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na ꞌoowa wꞌaachomwaꞌ jeꞌ naquiiꞌntaaⁿꞌ luaꞌ jeꞌ na teijaaⁿ cwiꞌoona nataa jeꞌ na cwitmo̱o̱ⁿna jeꞌ na joonaꞌ jeꞌ chiuuwaa tiempo na ñetuaa teiyo naquiiꞌ na jnda̱ tyꞌena nataa ꞌoona ndoꞌ wjaa tsaⁿmatsꞌiaaⁿ ndoꞌ ꞌoo nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom na ꞌoona na cwitmo̱o̱ⁿna jeꞌ ntyja ꞌnaaⁿꞌ na cwiwitꞌmaⁿ nlquiena jeꞌ watsꞌiaaⁿ xeⁿjnda̱ cwii hora na canchocwii oo na canchocwii waljooꞌ xcwe jeꞌ tsaⁿmatsꞌiaaⁿ na mꞌaaⁿ naquiiꞌ tsjoom jeꞌ jom jeꞌ nnquiaⁿ grito na maꞌmo̱o̱ⁿ jeꞌ chaꞌxjeⁿ na teinom tiempoꞌñeeⁿ xuee na nquinꞌoom na cwiwitꞌmaⁿ jeꞌ ndoꞌ xuee na nquinꞌoomnchocwii jeꞌ cwitsjoomya jeꞌ. Caxꞌoo jom ticwii nqui nataa yuu na nluii tiaꞌ nncjaatseixuaⁿ xcwe xcwe hora xcwe xcwe hora nntseixuaa caxꞌoo jeꞌ na maꞌmo̱o̱ⁿ na nncjaawixuee na mannaⁿnaꞌ tiaꞌ joꞌ chii nncjaa caxpei jeꞌ ndoꞌ nncjaa caxꞌoo jeꞌ ndoꞌ wjaa cwii tsꞌaⁿ jeꞌ na nntiom jndye ntu na maꞌmo̱ⁿ jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nqui nataaꞌñeeⁿ joꞌ nluii tiaꞌ xeⁿ na jnda̱ teixuee xeⁿ na jnda̱ teixuee na ntquieeꞌ na ñeeⁿ luaꞌ hora na nlajndo̱ndaꞌna ꞌoocꞌomndaꞌna reina, américa, caxꞌoochjoo, caxpeichjoo ndoꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na ꞌoocwendye wꞌaachom naquiiꞌntaaⁿ joonaꞌ jeꞌ cwilꞌana na cwitsjoom jeꞌ cwiꞌoona nataa ñequio ntscwela wjaandaꞌ tsaⁿmatsꞌiaaⁿ, wjaa jomta soom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na nlajomndye na ꞌoo nataa xeⁿ na jnda̱ tyꞌena jeꞌ nataa xjeⁿꞌñeeⁿ jeꞌ nlquiena jeꞌ na nncuaa tiaꞌ jeꞌ nqui nqui nataa yuu na jnda̱ tja caxpei ñꞌeⁿ caxꞌoo na tjatseixuaⁿ luaꞌ jeꞌ, luaꞌ jeꞌ nncuaa tiaꞌ cwaaⁿꞌ tiaꞌñeeⁿ jeꞌ na nntmo̱o̱ⁿna chiuu niom na teinom tiempoꞌñeeⁿ joꞌ luaꞌ xuee na nquinꞌoomncho cwii, cwii na ñjeeⁿ oo na qui na cwitsjoom nncꞌoona joꞌ joꞌ caxꞌoo jom nncjaⁿ yuu na mꞌaaⁿ caxpei ee macaⁿnaꞌ na nncwjeⁿꞌeⁿ yuu na mꞌaaⁿ reina na nntseiquiom juu na nꞌmo̱o̱ⁿ na tiempoꞌñeeⁿ chiuuwaa na tsundye nnꞌaⁿtya ndoꞌ na taꞌntjom nnꞌaⁿncue laꞌtiꞌ na nlꞌana cwindyee oo nquiee nqui nataa ndoꞌ nlquiena joo nnom watsꞌiaaⁿ yuu na nluii tiaꞌ na cweꞌ manda̱. Yuu na nndyocwe reina jeꞌ nntseiquioo america jom naquiiꞌ joꞌ joꞌ nñenquiana jeꞌ cwii ñꞌoom na cwilaneiⁿna chaꞌxjeⁿ tiempoꞌñeeⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tantjom nnꞌaⁿncue oo tantjom ndyuaa sndaaꞌ laꞌtiꞌ na nnda̱ na cwilꞌana naquiiꞌ tsjoom suljaaꞌ.